ͻnam nkitahodzi mapa a menye me - m'anyɛnkofo wͻ no ntsi, mowͻ enyisom dɛ sɛ worigyina beebi edzi mo ho adanse akyerɛ obi a, wͻbɛka asɛmpa afa mo ho, osiandɛ berbiara no, menye hͻn dzi no yie. Mohwɛ dɛ ͻhaw biara a wͻrokͻ mu no, mͻboa hͻn. Na sɛ mowͻ ahokyer mu so a, medze to hͻn enyim a hͻn so wͻboa me. Ntsi minyim dɛ modͻ hͻn, hͻn so wͻdͻ me a wͻnnka mo ho asɛm bͻne biara.